Saya pernah Um ikut Um program Um yang mana kita gunakan barang kitar semula untuk buat Um replika-replika yang Um berasaskan Um berasaskan patriotik atau pun kemerdekaan contohnya macam bangunan-bangunan KLCC.

Saya suka pakai pakaian yang tidak begitu formal tapi ada kalanya memang saya suka pakai pakaian formal sebab bila saya pakai pakaian formal ni dia rasa macam yang kita lebih yakin diri atau pun kalau pakai pakaian yang tradisional kan kita dapat membantu apa meningkatkan lagi Um dan memupuk Um kita punya semangat Um kaum atau semangat budaya dalam diri kita.

Sekarang saya tengah belajar bermain alat muzik Um contohnya seperti gitar Um saya belajar tentang kod-kod dia macam mana mau tau kod A kod C semua kod E dan saya juga sekarang ada rasa ingin untuk belajar Um alat-alat muzik tradisional contohnya seperti main kulintangan saya Um mau mendalami Um alat muzik tradisional.

Bagi saya seorang guru saya dengan cara memberi nasihat memberi Um tunjuk ajar macam mana sekiranya berlaku apa-apa kesilapan biasanya dia akan memberi nasihatlah dan tunjuk ajar supaya kita lebih sedar lebih mengerti apa kesilapan yang kita buat biasanya begitulah lebih kepada nasihat.

Selalunya akan buat sambutan hari jadi lah Um ataupun baca doa ka, baca doa selamat, Um kesyukuran sudah mencapai umur begini Um. Selalunya akan buat kenduri sikit-sikit di rumah bawa ahli keluarga makan-makan.

"Saya ada Um beberapa keinginan atau cita-cita yang saya ada ""time"" saya kecil masa saya kecil saya mau jadi saya mau jadi Doktor Um dan juga saya mau jadi seorang Guru sebab Um saya tengok saya tengok yang dua pekerjaan ni menarik untuk Um kita Um buat. "

Um Pinjaman kecil ni sangat membantu kepada wanita kerana sabab Um dorang dapat Um memulakan perniagaan secara kecil kecilan dulu Um sebagai modal dorang untuk berniaga dan Um setalah itu Um selama makin lama dorang dapat kumpul Um dorang punya pulangan tu Um dorang punya untung jadi dorang punya perniagaan tu akan Um semakin meningkat lah untuk membantu lagi ekonomi tidak kira keluarga dorang kah ibu bapa dorang atau pun pasangan dorang.

Um Dalam budaya kami kalau biasanya orang yang Um akan mati ni dijaga oleh Um macam sanak saudara, anak-anak yang terde- yang terdekat lah sebab Um biasanya orang yang akan mati ini akan di akan dijaga atau pun dibacakan surah surah Yasin Um ni di ajar mengucap jadi biasanya yang saudara terdekat lah yang menjaga orang ya akan macam dekat dalam kematian lah.

Biasanya wanita yang mengandung ni Um mereka boleh menjaga diri mereka sendiri atau pun Um ibu mereka atau pun ibu mertua mereka sebab Um kalau Um kita dijaga[Um] oleh orang yang berpengalaman kan yang sudah Um apa ni Um sudah pernah mengandung sudah pernah beranak Um jadi Um memang salah satu Um yang dapat menjaga meraka ni dorang ni Um ibu bapa ibu dorang atau ibu mertua dorang.

Biasanya kalau kita Um memastikan pelajar di sekolah ni bersikap baik antara satu sama lain diorang buli bekerjasama mulai berinteraksi bersama-sama Um belajar bersama-sama Um begitu lah caranya kalau kita me-meli-melihat pelajar-pelajar di sekolah ini kalau macam Um kurang ni berkawan Um mimang tidak bersefahaman tapi biasanya kalau kita meningu dorang ni Um sentiasa bersama-sama rapat.

Kalau saya sendiri, saya suka warna biru di mana kalau warna biru ni dia keterbaikannya biru ni kan banyak warna biru jadi ada yang biru cerah, saya suka yang warna biru cerah sebab Um nampak menenangkan lah sebab kebanyakkan alam-alam kita pun kan macam contoh kan langit pun warna biru, air laut pun ada warna biru jadi Um warna biru ni sangat menyenangkan lah untuk dilihat.

Um Kalau saya Um untuk anak-anak ni kalau buli saya ingin mereka semua maju berjaya Um mendapat yang baik-baik rezeki yang baik-baik sebab <coughs> kalau kita tidak Um maksud saya macam anak-anak ni mesti kita Um bimbing dorang jadi yang baik berjaya Um tidak ter-terpinggirlah jadi kalau boleh kita sebagai orang tua mesti Um mendidik mereka dengan lebih baik lah.

Um Kadang-kadang Um saya akan Um berehat di rumah ja lah dapat tidur yang cukup dan Um ataupun Um berehat pun kadang-kadang pigi bercuti sama keluarga Um pigi pigi tem-tem tempat pemandangan dia indah tempat-tempat yang boleh dilawat Um untuk kita Um kasi hilang tekanan-tekanan yang ada difikiran kita.

Um untuk memulakan perniagaan si negara kita ni ada juga sukar masalahnya sebab pertama sekarang ni perniagaan kita Um kalau mau berniaga kena yang penting pengalaman, modal, Um itu penting itu. Kita kena <coughs> seimbangkannya. memang agak sukar sikit kah kalau mahu memulakan perniagaan di negara kita ini.

Salah satunya Um yang paling utama Um macam mana negara kita ni dapat mencapai kemerdekaanlah Um itu salah satu peristiwa sejarah yang sememangnya akan dipelajari oleh masyarakat di nega-negara ini macam mana usaha dorang Um macam mana dorang buat apa yang dorang suda janji apa yang dorang suda Um lakukan dari tahun ini tahun sampai tahun-tahun sembilan belas lima puluh tujuh sampai dorang dapat kemerdekaan.

<noise> Um Kalau macam alat-alat Um teknologi ni, kami barharap supaya ia lebih lagi kapada di kampung la untuk Um supaya untuk orang-orang kampung lebih Um maju, lebih tau pasal teknologi. Um Sekurang-kurangnya tidak katinggalan lah.

Antaranya adalah Um Siti Nurhaliza lah sebab dia sudah dapat gelaran Dato' ataupun dia memang sangat mempunyai Um lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang siok untuk didengar Um dan ada juga cerita-cerita disebalik lagu yang dia telah bikin.

Um Kal-Kalau pasal bajet ni Um mimanglah ada juga tidak jugalah ketat tapi Um kita kena kalau berbelanja ini kena berhati-hati lah sebab bajet ini Um tidak memandang jadi bajet kena berhati-hatilah kena kawal untuk menggunakannya untuk berbelanja.

<coughs> Um Biasanya kalau macam acara atau perayaan ni biasanya Um kenduri-kenduri, kenduri sekampung, kenduri keluarga <noise> Um memang itulah selalu yang kalau keluarga ini yang tempatan yang kami hadiri bergotong royong Um biasalah begitu tu memang begitulah itu kalau sekampung mesti bekerja sama Um acara-acara Um hari keluarga.

<coughs> Kalau biasanya kalau kita di kampung-kampung ini kalau masyarakat yang membantu ni Um kita buli macam melihat dan melawat keadaan masyarakat yang memerlukan contoh orang sakit kah apakah kita membantu lah dia Um me tidak tidak mengabaikanlah tambah-tambah lagi kalau macam keluarga terdekat ni Um mesti kita bertanya-tanya melawat-lawatlah maksudnya situ untuk membantu dan apa yang mereka perlukan.

Kalau saya ini dulu-dulu memang minat Um pelajaran sejarah sabab bila kita Um belajar, kenapa saya suka sabab kita akan mengingat kembali Um macam mempelajari <noise> dan-dan tahu apa yang berlaku sebelum kita lahir Um siapa pelawan-pelawan kita itu terkandung dalam sejarah lah memang Um saya minat lah pelajaran sejarah tu.

Kanak-kanak dalam komuniti kami selalu bermain tradisyenel Um permainan layang-layang dan main guli.

<coughs> Iklim di tempat tinggal kami sekarang ik-ik iklim Um hujan, monsun jadi Um kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, cuaca tidak menentu <noise> jadi itulah iklim dia, ada-ada i-iklim monsun tropika, mo-monsun barat daya, kadang-kadang ribut, kadang-kadang hujan.

Kalau yang jenis-jenis sukan senaman yang kam saya suka Um kami saya suka ni bola tampar Um belari berlari macam warming up su-suka juga ni untuk kasi keluar-keluar peluh maksudnya di sini Um tidak yang sukan berat-beratlah tingu kesesuaian umur Um.

Um Haiwan yang terakhir saya nampak tadi Um anjing ada bakeliaran kucing di dekat-dekat tu jalan raya <coughs> memang bakeliaran lah kucing-kucing ini anjing-anjing mimang banyak lah itu lah yang saya nampak tadi.

Hubungi hubungilah keluarga terdakat dengan melalui Um menelepon ataupun menghantar pesanan ringkas ataupun video call untuk melepaskan rindu dan bertanya bertanya khabar.

Um Kemajuan teknologi yang saya pikir boleh meningkatkan kualiti hidup kita sekarang ni ialah IT lah maksudnya internet yang bulih Um membantu kita Um menaikkan taraf hidup, kualiti hidup. Maksudnya kalau contohlah orang tu berniaga ka apakah dengan adanya sistem teknologi ni dia boleh mempasarkan, memperiklankan jualan-jualannya melalui Um teknologi ni IT ni, jadi tu salah satu cara untuk meningkatkan kualiti hidup dalam ni Um kehidupan kita sehari-hari.

Ada beberapa jinis haiwan yang ada di sekitar komuniti saya, kerbau, ayam Um angsa, Um burung mepar-merpati, kuda, lembu.

Antara jenis perkhidmatan awam yang pada saya paling penting dalam sesebuah komuniti ialah perkhidmatan pendidikan dan juga perkhidmatan kesihatan kerna kedua-dua ini saling berganding bahu perkhidmatan kesihatan adalah untuk kite menjaga kesihatan Um komuniti kita sendiri dan juga kalau Um perkhidmatan pendidikan untuk menjadikan anak-anak bangsa kite Um lebih bertamadun, lebih pandai dan sebagainya.

Cuaca berselang-seli kadang-kadang musim tengkujuh, penas, sajuk dan musim hujan silih berganti dan ada kalanya cuaca panas yang amat sangat.

<coughs> Ini Um biasanya kalau ari lahir ni Um saya akan buat Um sambutan sikit-sikit lah maksudnya Um baca doa selamat <coughs> jadi Um itu sekurang-kurangnya mengigatkan kita yang kita umur sudah berapa macam mana kita lebih menjaga kepada kesihatan jadi sekurang-kurangnya kalau kita ingat hari lahir tu Um kita lebih berhati-hati untuk menjaga kesihatan lah.

<noise> Musim atau variasi cuaca yang ada di negara saya sekarang ini tidak Um <coughs> agak tidak, <noise> tidaklah dia perbezaan dengan ini ke- dan tidak menunjukkan Um <coughs> perbezaan yang nyata bermusim seperti negara-negara lain, kerana negara kita Malaysia adalah negara yang terletak di bawah Um garisan khatulistiwa jadi cuacanya tidak berubah iaitu panas dan lembap sepanjang tahun

Saya suka Um belajar Bahasa Malaysia dan baasa Um seja-seja-bukan sejarah kerana dalam Bahasa Malaysia saya akan Um belajar menga-bagaimana caranya bertutur dan bahas- sejarah Um dapat mengetahui sejarah-sejarah di seluruh negeri.

Jika saya diberi peluang Um hobi baru yang akan saya pelajari ialah bermain muzik ini kerana dalam pendidikan kita kadangkala ada cara bermain muzik itu atau menyanyi boleh dijadikan sebagai salah satu asas pendidikan Um jika saya diberi peluang saya nak hobi yang baru ialah bermain muzik.

Um Makanan yang yang nda dapat menyihatkan di yang hanya parlu sekali sekala lah macam atu kan Um seperti migi apa lagi makanan-makanan Um makanan-makanan segera lah itu yang yang nda nda berapa dapat lah nda berapa nda berapa ni makanan yang nda menyihatkan bah tu'.

"Um <coughs> Biasanya bank ini Um dia akan Um kalau kita macam contoh lah kan Um kasi kasi keluar duit atau pun ""transfer"" duit Um pihak bank akan info kita lah bila dan masa nya misalnya dia akan bagi kita ""statement"" bank kalau kita minta untuk Um kita tau bila kita kana keluarkan duit bila kita punya duit masuk nya ada info lah jadi itu salah satu pada saya rasa Um bank Um bagi kita maklumat lah supaya kita tau pigi mana kita punya duit itu dan bila digunakan. "

Saya suka musim Durian Um kerana Durian menghiburkan Um diri kita dan untuk menghilangkan rasa stress makan keresahan atau pun tekanan.

Jika saya diberi peluang untuk belajar berbagai kemahiran salah satu kemahiran yang ingin saya pelajari ialah kemahiran bermain muzik sebab pada saya bermain muzik ini penting untuk saya mau Um salah satu cara untuk saya menyampaikan pembelajaran saya di sekolah.

Um Yang ini masalah pembayaran ni contoh Um pembayaran yang berlaku ini <noise> Um barubah rubah jadi macam tidak berapa ini bah lima lima tahu lima tahun yang lalu begini lima tahun lalu begi akan datang begini jadi dia ada memang Um berlaku lah perubahan bila membuat pembayaran contoh Um macam bantuan kah apakah dalam lima taun itu memang ada perubahan jadi macam Um tidak sama lah tidak sama dia punya ni jumlah pun tidak sama.

Um Tanaman-tanaman seperti yang sudah kita tanam dan tuai Um seperti anu apa ini Um padi-padi Um ada juga menanam jagung. Jagung ni biasanya di anu diambil saja buahnya lah kalau-kalau-kalau it- kalau anu tu kalau padi biasanya dituai lah, tuai.

Kerajaan kami sekarang ni Um banyak program kebajikan Um yang menolong-nolong orang-orang tua ada bantuan-bantuan kebajikan orang tua Um kedua bantuan-bantuan Um OKU kemudian bantuan-bantuan kebajikan untuk orang sakit kalau pigi hospital ada disuruh mengisi borang.

Saya suk-suka menanam bunga sebab saya Um rasa tenang Um melihat Um musim tanaman tanaman saya mengeluarkan bunga corak dan warna.

Pesta yang ideal pada saya ialah pesta sukaneka dan pesta sukan kerana saya memang seorang yang berminat dalam sukan te-terutama sukan bola sepak dan saya juga adalah guru sukan di sekolah jadi salah satu yang saya suka ialah, ideal pada saya ialah apabila Um kita merayakan pesta sukaneka Um untuk menyambut pesta yang besar sama ada pesta hari raya, PIBG dan sebagainya kita adakan sukaneka.

Soalan anu tantang penyakit ini Um yang selalu kami tanya doktor lah. doktor sabab dia doktor tu yang ia tau wah ia tau mung-be Um ia dapat kasi tau kita wah, kasi tarang apa-apa apa sakit kita.

Um Kalau saya kan Um pendapat saya pihak sekolah dan ibu bapa saling membantu mendidik anak ni Um dia orang mesti ada itu persatuan PIBG boleh Um apa nama ni berbincang tentang kemajuan anak-anak di sekolah Um mesti ada perjumpaan-jumpaan ibu bapa dan guru dan ibu perlu bertanya apa kesalahan anak-anak di sekolah, tidak hanya menyerahkan kepada guru-guru saja untuk mendidik anak-anak mereka. Ibu-ibu bapa kena pantau dan bertanya apa masalah anak-anak di sekolah.

Teknologi kami harap buli membantu supaya sanang kami bakaraja jadi kurang kami bapikir Um contohnya tadi pun kalau boleh kalau telepon buli juga diguna-guna untuk menulis-nulis Um nota jadi nda payah menulis pakai karatas Um.

Berana-beranang adalah satu Um yang saya suka sebab di samping Um untuk senaman dan Um menenangkan diri.